Ewa, aminakahy zany koafa anao zany mamana zaka reny, anao zany koa plasy ambonimbony reny, zaka io zany tsy mila atao mafana be zany tonga de efa mangotraka, io zany karaha ty ai, izy io zany koafa plasy ambanimbany zany tsy de azony masoandro zay raha io, donc zany mandomando raha io de mila zaka mafanafana zany zay vao mampiakatra nazy ndraiky mampangotraka anazy bakeo.